मुर्गी तेना पकाईकतहिन सुरुमेते मुर्गीक् सिकार ओह्के बढियतिती धुईतुं। तौके जाके कढैया ओह्के ग्याँसमे बैठईतुं। तौके जब कढैया बढियातिती धिक जिता तौके ओह्मा तेल डर्तु। आऊ जब तेल्फेन बढियतिती धिक जाई तौके ओह्मा जिरा आऊ अग्देक काटल <hesitation> प्याज मिर्चा थोरी येकुन हरियर आऊ टमाटर डर्तु। जब टिमाटर प्याजफे पाक् जाई कह्लेसे ओह्मा मै थेचा मसाला डर्तु। तौके जब मसाला बढियतिती पाक् जाई भुठ जाई कह्लेसे मैं ओह्मा सिकार डर्तु। आऊ जब सिकार ओह्के एक् घचिकपाके दहतु, भुठे दह्तु। तौके जब सिकार भूठ जिता तौके ग्रेभी बनईना है कह्लेसे मै ओह्मा पानी डर्तु। तौके जब पानीफे बढियातिती रिझ जिता हल्का हल्का ग्रेभी हुइजिता। तौके मैं ओह्के धनिया हरियर धनिया डारके उतार दह्तु।